Pus kalixakgatliparayan no tsan pin pus lhuwa nantu lilakan tsaman pin win pin tulu tija xalaktina lu lakgapasa ekinan witi chankgo xtawilikgo tapuwili cubeta winti chan xpin y yawa xpin xkilhtinchik i lhamakgat pux antsa ya xpin wino tino lu natiliskujma tunukwampara pin tsiksnapin wanikan tlak laklhman tsama pin nalilakgatit i parantintse liskuj lhuw kuesa wi ti liskujmaku tsaman pin na taskujut para wixi lakgatiy liskuj tsama pin pus lilakgatit nalitlajaparakan pulaklhuwats no tun lhawamak tsama na pin i wintina tlawaparakan xaxampu na wilapa lhawaparakan tsama pin nau talhawaparakan wilapa pin tsama chalankapin na tlawamaparak naxa tsatsa bote mujukan winti limapakuwi chiles envinagre wanikan pus na liskujmaparak xa tsama para wino tu winti tsatsa nawana kalixakgat pulaktin pues tsama pin. Wino ti lhalh lula no wapara chi lamanau ama kilhtamaku pus winti litatatla winti na wana lipakatsan lhal lula tawan pin i lha lakxtim i lamanau pues ama no tu kawaniman pues pero wixi makgkatsiy lhalhlu la waya pin i pus lhalh lu kuesa ka lhawan pero katsiy kuesa makgatatlayan pus lhalh lu kawat tsama pin porque xamakgtin winti na wana tawapara xtalts na tajatat kilakawantayapara no tsama para ti lha kuenta la lhawa wa pin i na tsuku tawa xtalts pus kinkawaniyan tsama doctor que makgatatatalnan tsuku takgstoytawila akalistal tajatat kilaka kilakawntaya nak pukuchin na makaanan porque wix la kuenta na tlaway xpin kuesa talakaskin namakganiy tsina xtaltsi <hesitation> kuenta na tlaway min pin axni naway winti tsa lakgati axni xkawa pin xama talamana ama makgas minti xtala lalilitlaj taxkawam pin i xtala lalitlaj para ti tlak lhuwa na wa wino ti nawana xliskujmapa makgas namaki xpin na naskuyu na mawaka xpuskuyun namaskaka xpin I nalu tse makikaparakan makgas tayani tsama pin naskuyukan xa skunits wanikan noxa skunits xatsama pin wilapa xalaktina xa xaskun wilapa xa tlak laklank xaskuni wanikan nalukgama tsama amaxpataparakan tsama pin naxa tsatsa xaskun lu lakgstu u usuwinti kaxlhawa tlawaparakan xa salsa winti tatlawa cacahuate e ta ta suakgapara kgama tawaparakan tsama pin kana lutse nalu kgama takgaxwanani lilakgatit pulaklhuwa chiwani kaxlhawakan tsamapin pulakatun pulakatun chiama wilakgolh